පුද්ගල සංවර්ධනය සඳහා <hesitation> කලාවේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරොත් <hesitation> ඇත්තෙන්ම <hesitation> ලොකුම කාර්යභාරයක් කලාව තුළින් ඉෂ්ට වෙනවා <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුගේ සංවර්ධනය ඇති කරන්න. මොකද <hesitation> කලාව කියලා ගත්තහම <hesitation> ඒක ඉතාම පුළුල් විෂයක්. සංගීතය <hesitation> නර්තනය <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> සාහිත්‍ය <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් චිත්‍රපට <hesitation> නාට්‍ය <hesitation> මේ හැමදේම කලාව එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. අපි පොතක් කියෙව්වත් අපි නාට්‍යයක් නැරඹුවත් <hesitation> අපි ගීතයක් රස වින්දත් <hesitation> ඒ තුළ <hesitation> මනුෂ්‍යයාට ලොකු සංවර්ධනයක් <hesitation> ඇති කර ගන්න පුළුවන්. පරිකල්පනය ඇතිකර ගන්න පුළුවන්. අපේ නිර්මාණශීලී බව <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> අපේ <hesitation> සිතීමේ ශක්තිය <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> අපි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන ආකාරය පවා <hesitation> මේ කලාව තුලින් අපිට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊටත් ඉහළින් <hesitation> අපි මේ ආතතියට පත්වන <hesitation> පත්ව තිබෙන කාලයක <hesitation> පීඩා <hesitation> ප්‍රශ්න <hesitation> කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක <hesitation> අපිට අත්විඳින්න වෙද්දී <hesitation> කලාවට පුළුවන් <hesitation> අපේ මනසට <hesitation> සුවයක් ගෙන දෙන්න. ඒ තුළ ඇත්තටම <hesitation> අපේ මානසික වර්ධනයට ලොකු බලපෑමක් <hesitation> ඇති වෙනවා.